Toko gena haiwan haga-haga, dadi ngone so piara ena mote kene sodo lamo ge ena nao ngona, ena tagi ma gulu gatebe ge wange soru ge ena akan wako bato toma ena ma dihitu, dadi ena wako ge ena masusu toma ena ma kurunga.